Nako menurut ngoji, iya o kia nako <noise> ngoji to magae inomo tradisional manege popeda, bole, sibi de aje nako popeda kan nako popeda ada dua macam, nako ngoji to magae o kia popeda tumang, nako popeda sagu ngoji a to kurang <noise> nako sibi ngoji to magae o kia <noise> sibi yang dema igono, nako <noise> <hesitation> o kia nako ma cara wo akana nege o kia <hesitation> nak o cara wo akana popeda nege <noise> pake o kia tumang nege o kia akere wa sahu kika de aje nako ma akere i tuaraka waje ino ma ma kia ma sagu manege de aje wo siram, wo siram uko nako i dadi oka de o kia dema <noise> nako dema kua kabur kai jame wosi ojomo, kua kabur loka i jame, kua kuning lako i jame, e apalagi dema dabu dabu <noise> kacang, de aje sayor garu, loka i jame wo si ojomo, man- makanan tras tradisional mane ngoji ta magae <noise> biasa ngoji nako wolaka de kamanege to ojomo, sugmanege dika.